Nun crìu ca sia currettu parrari di ‘rilivanza’ pi la puisìa. Nta lu passatu, la puisìa era na nicissità pi arricurdàrisi testi ca eranu assai longhi, ma quannu arrivò la scrittura, fu menu mpurtanti aviri testi facili di ricurdari a memoria. Oggi, ca tenemu supporti digitali, stu bisognu è assai menu. Crìu ca la rilivanza urigginali si perdiu assai tempu fa, però arrimani la biddizza dû testu, li sentimenti, lu piaciri di leggiri la puisìa e l’utilità di memurizzari chi pari ca aiuta lu ciriveddu a stari ‘n saluti.